Umesi, umesi owey nu abo abo oderi mam mu, umesi dor iyor iyin inum nu iyan nu ukar okie nu omini owey me abo mi aswei oho nu umese mu nu dor iyaw nu ikpom mi kwo utom esi nu ewey nu ogbange edo me mava gne uviti nu ubavi dor, umesi omo ku baw mu nu dor iyor iyaw te ikpon kikar, ikpom nu eginese ede ya ku baw, omini owey nu abo nu aswei dor ikpen okunu mu mese, mu mese inwin oho, iho- iva iho- iva, ewey ovu dor mese iho- isay, iho- isay yor kpei odare kpe dor umesi omo ku baw mu nu ewey ovu du iho iyisa ewane me mese, ubo ku me dor te mi mi yan inum nu mi mene mi wana mi mese inwin iho iyisa ka mi wane mi mese dor ku owey vuro vuro nu owane mo mese oku ovu, ewey ovu ederi me mese, ewey ovu ederi mese, dor okunu uderi mese yor ka, hmn mu krasine inwin Ma dor omini owey nu abo mu aswei umesen dor, inum nu igbalomagne nu utainy wor wor. ka abo mu inumfom dor oho nu wor umese nu ubedenen ka nor inwin adu wor ka. inwin utam nwor wor ka mu mon mam mu utam nwor nor yor okimine yande inyor, dor uduko mam mu umesi na nu oso oderi inum nu lvur nu ogo dum nu umesi nukuru, oso yor oderi inum nu ogo dum nu umesi okii owey vuro vo utum osi nu inwin inum vuru inum vuru goge odum winenesen, umese vurem ka lyin inwinkio, ukuru mese ka lyin inwinkio, inwin inum yuru inum vuro oso ogbi winenesen, umese imigber dor kuru ja imigber dor ma yor ikikiri kiri baw- o inwinennete mu ekein ewey aswei dor oho nu gbula gbula gbula gbula mu umesi oduwo minu inwin awiye dir lyi kuo inwinkio dor oyor yor mi asu yor umesi yor nu asu yor nu ube ku me dor inwin umeru nu mi mene yor inwin ikpol ekire, umesi asu omo ku me nu nam mu <hesitation> umesi dor me mi hine okunu mi mese nu lvur utum esi nu. Inum nu- me mi mene yor nu ivur nu me go. mi go mese umer aru yor yor. dor oho nu awayo yor odar te nu mi mene te inum nu mi yor mi vuresete dor. onu tevi asu iva ka mi wane mi mese okunu inwinernen ma dor mi vo. iyaw nu me vekete yor nu ijabo kunu utainwo yor owinene munu yor, utainwor mu kunu kimine yi winene, kpein krese dor ma krese dor nu mi duko mam mu umesi na nu oso odum osise yor oyan ukar mu ekein ewey aswei okun nu abo abo.